علشان أعالج مشكلة انقطاع النت لازم أفحص بعض الحاجات أول شي أتأكد إن الواي فاي شغال وأضواءه الطبيعية، تاني شي بفحص كابلات الإنترنت وأتأكد طبعًا إن هي موصلة زين، تالت حاجة <hesitation> برجع أشغل الجهاز مرة تانية سواء الكمبيوتر أو الموبايل وأجرب مرة تانية إذا المشكلة ما اتحلت عاد بتصل بخدمة العملا.